Mitovy am'zava-manaina rehetra ny alika. Misy zavatra ifandraisany ao ny feo a, ny a- ny antson'ny feo, ary ny fofona, nefa io a sa- miankina am'le alika misy sy miankina am'le tontolo manodidina anazy eo ihany.